<hesitation> kuragaa vanyama khandi badi kurinaro wari hatari sana kumaisha keru unyalanura ni ingombe wagula ingombe wagula ingombe but ingombe yeneyo niindula kabisa irii na zinziga ingombe ii inyara huvaa hatari huvanaa ingombe shichira iveena zinziga niindulu unyala nunyora yaharoza mundu khari lire mundu. Kuri handi na zisimwa izi ndina. unyala kuvaa niisimbwa. waruga za isimbwa yoyo za vulai ya kuwurindira aango bati iduka arundu. shindu shinchira mwisimbwa yeneyo shigwa shing’ang’a yaanza hulumaga inyany zingokoo. ionone vindu gango niva ingokoo iveri mshidukuu isimbwa izia inyanga maruyu. Isimbwa inyanakuvaa hatari mpaka kuvaana irumage rana unyore imueree asara ango yani ni vindu vya hurukanga lanini khandi ni hatari kumaisha viduna arundu vionena rigwa hatari humaisha gavana khandi sasa genya nurere niing’embe uenzemze ingombe ii niyamimamira nuuvuhula uiharehu nayo ujitunze nunyori niindamanu, yamaathara uirukule urange mundu wi butcher ize avuhure ing’mbe yeneyo vazie vasinze shichira nugurizire mundu nushiring’ane inyara kuzihukora magoso iweneo khadhi yanze humulauma naniiva nisimbwa indamanu inyarakurera malhara aango heri urange vandu vadilanga na zisimbwa rajivukule ujirurize aango shichira inyara huhurera asara.